வெளிப்புற ஆடைகள் பருப்பைத் தட்டி குளிரான. இடங்களுக்கு உடுப்பதற்கான சேல்ஸ். ஜாக்கெட்டுகள் துடுப்பான காலணிகள். அல்லது ஹைக் செய்ய ஏற்ற போர்க்குடைகள். கோலிங் ஆடைகள் ஏனென்றால் கடற்கரை அல்லது. நீச்சல் குளம் பார்க்கும் வாய்ப்பு இருக்கக் கூடும். சூரியனின் தாக்கத்தைத் தவிர்க்க. சூரியக்கதிர்களை எதிர்க்கும் ஹாட் ஹெட்கள். சாயங்காலங்களில் இதர மேலோடு கண்களைப்பார்த்து. தடுக்கும் கண்ணாடிகள் கடற்கரை உடைகள். தென்னாப்பிரிக்காவில் பல பிரபலமான கடற்கரை. மற்றும் நீச்சல் குளங்கள் உள்ளன எனவே நீச்சலுக்கு. அல்லது சூரியக்கிருமி மறுப்பு உடைகள் வாங்க வேண்டும். வசதியான காலணிகள் பயணங்கள் மற்றும். ஹைக்கிங் செய்ய சிறந்த காலணிகள்.